سوی یا خرگوش ډېر اوږده او تېز غوږونه لري چې له څو مهمو کارونو لپاره یې کاروي. لومړی، دا غوږونه د واټن له لرې ځایه غږونه اورېدلی شي، چې له ښکارچیانو ځان وژغوري. دویم، دا غوږونه د بدن د تودوخې د تنظیم لپاره هم ګټور دي